Imi karↄɛ fɛ ba di tos mo, ba di tes na bak. In rasak azↄng na bak, in te itsɛng azↄng na bak, in bin ra kuweneng a zeng na zaron. Kusonong fin sonong azↄng na bak, izen imi nggon ba in bi kudaam ikyikak ba. Izen ↄng fi se, kazatse se kyang, vit kudaam ikyikak ba. In rasak a zↄng na bak-in bin ra kuweneng. Izen ↄng fi imi ra kuweneng, ba in bɛ ayɛ akak dot ba. In ra kuweneng ni iyɛ kusↄk abe karataat. In set azeng ni kusonong, imi yong azeng na zaron kyↄrↄng. kusonong, izen ↄng fi in ra kuweneng na amatek in abɛ tse a ra ntalia gyet, nɛ-na bauchi. In dang fↄↄn yit azↄng, ayanayi bauchi ni zen e ↄng tun ashon-ashon e yↄng, in fok yit nta sonong ba nek iyↄm ashi. Nizen e yↄng, a bauchi bi iyↄm ashi izen e yng imi ni nggon kafv taat na ma. In bↄrↄng yit ibↄs ashi, izen e ma ba in kin fↄↄn yit dot ba ma se in bɛs yit ayɛt ari. tↄ imi yↄng azeng ayɛt ari, iyↄng imi kɛ yit narↄ kakak, in tsɛt fok ɛ-in tin bɛ arↄ kakak ba. Imi yong a zeng a zaron kyↄrↄng kusonong azoron e, iyit ban dai bɛ, tɔ kɛ in da tin bɛ kɛ kong ba Azeng fɛ adakunom di sak mone, azen ↄng in bi di gang azeng anↄng. in be iyɛ, in bi iyɛ ngash fok kɛ in tin bɛ narↄ kakak ba. Nek anↄng, karↄng fi in di se yↄng ika me yↄng kayet ka naming. In tsin rat awon, in ra won fok ɛ adakunom na sonong ni yit kyang, ni ri gang yit na kazatse kyang. kyↄn de in kin di susu yit kyang, kyↄn de in kin di susu yit kyang, ni in gang yit kyang. Imi yong azeng na zaron.